Rūna rastorela aitha laa anplea, laa plea hūna ayan ringdewi anplea, anplea, anplea zawa ayan kanchian. Tūna kachian tēnen kabe tēlo ponise tīn rimin belau inanika rastoremen i zaraka kanvakalanga, kanvapianga, hei sānti hītliam lau tītliam tīn natūrin kainīmen tibu ayan. Tibu ayan va'angin emboina siam lau tūran ia txutagan kanvapiakanga be zawa hei tītliam natūran ia tītliamen tītliam zawa ayan txutagan kanbiakla tēna tūrin an ia. Va'angin tūna iko vela ayan e tian tēraute tēraute tīla va'angin emboina siang hau tihia txalau an ia. Txutagan kanvakalanga, kanvapianga, kansoi tūran i hei. Tūna ayan kachian tēnen kanlaukala ayan rastoremen ayan mani taimspen natūrin kanlaukala. Hei tūna ayan e laa plea va'angin, ringdewa plea va'angin kanbiakla tīla va'angin tīn rim lau tūran i.